18 johr

ken wunsch

bourdon

àlle daa

mer muess lieb sin

ich bin im hus des isch alles un de hund

ich bin stolz

auto tracteur vélo

mosaique tricot

noch è so fröj

technologie

sùn drusse